Pɔrtigal a tun nɛ ho keretiɛn yamu be pa'a cii bin matete. donk to bu zan oro ba keretiɛn ra sanre ,ba we de ce'u mube sona matete yirawe aba fɛte mu awe se. A we ho saniso awe se, to benɛ a nuwɛnu ma pake, ma tusɛn, maba katolik sia sanre wure ba we de ce'u mun beso na matete.